E <hesitation> chemo rtzakik jun ak' jun qti'ak'nab'eey ti'taqxaq ri ak'chinchkee ri ak'más kpajnik, ri más nim, are ri kchapuul, kk'amuul kçhi'ki'ximqaj riq qan rech qa xtranij, tek'chi'xtwi'txik k'o k'iy chemo rwi'txik jun ak'mu kqatook ri pur qul rech keluul ri rkik'eel kch'ikb'xik k'chi'rech keluul njeel ri rkik'eel rech ya ruk'ri'tchupik kchi', noj xuq k'olik chemo rwi'txik jun ak' xaq kb'aq'txik rik qul téq kb'aq'txik rik qul kq'a kq'ochik k'chi'rik qe' qe <hesitation> qul rech tchupik k'chi'ri ak'no'j xuqke ki'ch'ikb'xik rech njeel tkaal ri rkik'eel kqajuuj puk jlom sicha'ri rjom ak'nim ksopjik k'chi' ruk'ri kik' tekçhi'ataq ya jroq tchupik ri ak'kyo'qan ju ju xaar ya'chuqáaq' kxoqwik, pjun e <hesitation> palangaan nim ktitz'qaj k chi'ri ak'tla'rech e <hesitation> ki'q'uyb'ik kçhi'ri rsmaal ke'sxeel njeel njeel njeel ri rsmaal ke ki'mich'eel. Te'q jroq tmich'tjeel ri rmaal kyo'qa'n qe chikchi'chu q'aaq' kch'ilxik rech ki'ch'ilneel njeej ri ke'q nuch'taq rsmaal mu kéq nuch'taq e e rmaal ik'o'k chikchi'chriij, jroq e tb'antaj kchi'keri' te ya ataq jroq tch'iltjik ri ak' jroq tch'iltjik tek'chi' kch'aaj k'chi' e ruk'jaboom na'l kch'ajik wu riij ki'q'oleel wu wur rqan ki kq'atelken k'chi' wu rqul kq'ateel wu rjlom, ya taq jroq tq'ateel wur jlom xuqkee ki'q'ateel wu keq rqan taq jroq ki'q'ateel wu rqan wu rjlom ktorqaj k'chi'kyo'qok jun torb'al jun kchiil kyo'qook pur qul rech e ktortajqaj njeel ke'sxeluul njeel wu rpom, rech qa ki'pxik wu rpom, ki'k'amelul wu rxklob'ki'k'amelul wu rsosob' i rech qa xpox ri rk'ey si no kéy kelik k'chi' ya taq jroq ke'sxi njeel wu rpom xtq'atik k'chi'nab'ey ki'qa'teel wu rxik'teck'chi'' ki'q'areel wu raa'teck'chi'qatel kq'at kpoxxik wu rurchaq kq'atik k'chi'kb'anik njeel ri ch'naaj. Taq jroq tb'antjik ch'naaj chre kch'aaj que chikchi' <noise> ya kyo'q qaaj k'chi'pt'u'y pjun t'u'y e jroq troqewik ki' qaaj njeel ri ch'naaj rech ya tchq'ajxik chi'ri ak' xuq ke k'o k'o qe wu qe quuk' kqaaj sk'eej chu rkunaal are rkunaal t'u'y ri kqajik kroqwik te ya kka'yx jroq tcheq'jik q'uy q'uy jrok tel ri tya'j ya utz k'ri'chi'kexxik texxelul k'chi'yaa tyo'q qaaj k'chi' plaq kyo'qaampoon rlaq juun ruk' qe ryál iik ruk'jun ch'naaj i ktijik kçhi'are are ri chemo rb'anik ju julaq e tya'j ak' ju laq rya'l ak'ktijik ruk'sk'ej rkunal kb'anik. are rb'anik ri'jun tya'j ak' kb'anik wre'qe quuk'.